ନେଦରଲାଂଡ ସଟର୍ମ ସକ୍ତା ଦିରେ ଵିଶ୍ଵର ସବୂତ ସକ୍ତି ସାଲୀ ବ୍ଯାପାର ଏବଂଗ। ନୌ ସେନା ସକ୍ତି ମଧ୍ଯରେ ଗଣିଯୋ ଥିଲା ଡୌଜ ଇସ୍ସିନ୍ଯା କମ୍ପାନୀ ହାଜୀ। ପର ଜନ ତରେ ଥିଵା ସବୂତ ସକ୍ତି ସାଲୀ ବ୍ଯାପାରୀ କୋ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ଏବଂଗ ଏହୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଇଂଡୋନେଶିଯା ଏବଂଗ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଦେଶାରେ। <hesitation> ଉପନିଵୈସ ସ୍ଥାପନ କରୀ ଥିଲା ସଟର୍ମ ସକ୍ତା। ଦିରେ ହାମ୍ସ୍ଟର୍ଡାମ ଵିଶ୍ଵର ସବୂତ ହା <hesitation> ଅମିର ସହର। ମଧ୍ଯରେ ଗଣିଯୋ ହୋଈ ଥିଲା ଏବଂଗ ନେଧରଲଂଡ ଵିଶ୍ଵା ଵିଯାପାରାଵ। ଏବଂଗ ଅର୍ଥମୀ ଥିଲେ ସବୂତୁ ଉଚ୍ଛ ସ୍ଥାନୋରେ ଥିଲା।